नाखूनो तै सुरक्षित रूप से कटणा ले सबसे पैली हम नाखूनो तै नरम कनाले ऊंथै पाणि मा डंला। फिर नाखून कटर से सावधानी से नाखूनों तै सीधी रेखा मा काटला। ध्यान रखला जू नाखूनो कोना छिन ऊंथै नी काटली। किले की वेसे संक्रमण खतरा ह्वे सकदू।